Inchi south africa inama gurachatii ishine mayye africat dargeni inchi sunne duran rais ishia kaa kwanza maqa isa nelson mandel yedenii nelson mandela kun lila won guda midase inchi uhuru itkanne inchi tunne inchi africa kasatii inchi won ak lafkagure ak dahabu irit dargenu inchi lila barabara yaani inchi amtan lafakatee.